Mi yidi tomi fini fajjira, mi heba tamseje guldum jau be mbusiri ha kofi, mi joda min tan mido ngata tamseje mido vooba mbusiri sedda sedda ha timma.